ⴷⴰⵇⵇⵉ ⵎⴰ ⴽⴰⵔⴰⴱⴻ ⵍⵉⵇⴰⵔⴰ ⴱⴻⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵓ ⵜⴻ ⵙⵉⴽⵉⵢⴰ ⵜⴰⵓⴱⵉⵏ ⵀⴰⵀⵉ ⵢⴻⵀⵉⵏ ⴱⴻ ⵢⴰⴳⴻⵜⵓⴳ ⵜⵓ ⵙⴰⴼⴻ ⵙoⵏⴼo ⵎⴰⴳⵀⴻⵔⵉⵜ ⵀⴰⵔⴰⵜⵉⵢⴻⴷ ⵜⴻⵀⵉⵏ ⵜⴰⵏ ⵏⵢⴰⵜⵉ ⵜⴰⵔⴻⵙⵀ ⵙⵀⴰⴳⴰⵍⵉ ⵀⴰ ⴰⵏⴽ ⵜⵉc ⵜⴻcⵀⵏoⵍ ⴷoⵎⵓⵙ ⴽⵀⴰⵎⵉⵙ ⵀⴰⵡⴰⵜ ⵙⵓⵜ ⵏⴳⵀⴰⵔⵉⵏⴻⵏ ⵜⵉⵢⴻⵡ ⴼⴰⵜⵉⵏ ⵀⴰⴽ ⴼⴰⵏⵙⵉⵜ ⵜⴰⵔⴰⴷ ⴼⵓⴷⵉⵏ ⵏⴰⵜⴰⵀⵉ ⵢⴻⵜⵉⴷ ⵏⴰⵀ ⴰⴽ ⴼⴰⵜⵉⵜ ⵏⴰⵀⴰ.